rakki gàmm, rakkaati gàmmu, maamo koor, ndeyu koor, baraxlu, weeru koor, digg, hori, diggi, tëbëski, tamxareet, diggi, gàmmu. gàmmu, rakkaati gàmmu, <noise> maamu koor, ndeyu koor, baraxlu, weeri koor, wori, diggi, tëbëski, tamxareet, diggi, gàmmu, fukki weer ak ñaar.